Shana binku nk'ebimpuriraga nibagamba nti biine amagezi mbwenu nk'eki kigiraga amagezi oba nka kiiha, nkaanye ningira ekikumanya ni kimwe, ni nanka ni bakame. Nikikira ku-, ekikooko ekina amagezi ekindikumanya ni nibakame, bakame kokuba ogitungire mbwenu n'enyonjo, k'okugiteera emere k'okugiteera emere ahi waagita, neegiihaho egitekee ahandi kandi nabwe na n'okweyamba, bakame zirondaga omwanya gumwe zikaba ariho zaayeyambira, nizimanya twine kunyaama kuri kuba mbwenu ne- ninzireeba nke- nk'enyamiishwa eziine amagezi gange munonga kukira ezindi.